איך פאר בכלל נישט אסאך אוועק, כ'פאר בכלל כמעט קיינמאל נישט אוועק. ס'קען זיין איין מאל פארט מען אוועק פאר איינס אדער צוויי טעג און ס'איז געשעט איינמאל א יאר סאו ס- דעטס איט.